<hesitation> Wukabya wamaghenda e South Africa, bikere hakuhi nengetse. Obu engetse eyu eyithu amaghetse ngokwanathimbire okwakyihughu, ibo bali okwamwalhu omunene owe Africa eyosi. Neryu bakalya amahere, erihere eryu bakarilikara bakarihamba ibarikalhanga wukaritheka kwenganu, ibaritheka kwomugati gati bakathekaku omugati waswire, iwathekaku nakunyu kanyoho siwulitheka kwamunyu munene wamatheka kwomunyu munene sibilisiha ndeke. <hesitation> wamathekaku nenani omunyu namaya neryu ibwa iwabihambira hawumerere, wukabya wabirihambira haghumerere iwathekakuamawutha neryu iwatheka okwamuliru neryu wukabya wukabya wabiritheka okwamuliro neryu iwakalhanga. Then wukabya wabirikalhangawu iwaservinga. Hanemu ekyindi ekyabakahulhamu omuga enyama eyiri omwamugati enyama eyu wukaswayu, wukabya wabiriswayu Iwathekamu nahu iwathekamu omugati owaswere, iwathekamu e nganu nekyithumbisha kyinyoho wukakyitheka wukakyithekamu, iwatheka mothuwutha, neryu iwakyihambira haghumerere nakyu iwakyitheka okwa muliro wukakyitsumbira okwamuliru, okwakyuka kyomuliru, siwulhitsumbira okwa mulhiru wanyine nyine. Wamatheka ko muliru wanyine nyine ihakendiaka ngokuwukanalangira ekyikusa kyeka nakukoya wutya, neryu wukabya wukayatheka yahalya wukayaha omugheni ayalyakwasira, iwahamba enyama eyo iwathekako omugathi, wanginatheka kwe kyithunguru nekyinyanya iwakyighabira haghumerere. Hane nebindi bithi ebyawukatheka oku omugathi oyu neryu omugati oyu wukabya wabirikuningira iwathekaku obotsungu obukalhangire banzire obutsungu.